שלום סחבי כיף דאיר, بغيت נגול ליק בלי ענדי וקט ליומ פי דאר ו كنتשמנא תגדר תג'י נדיק ללغדה שי בלסה מזיאנה לראתשיה אנא מאוחרא, לג'ו זוויין ו למאקל בנינה, גאדי ניקון פרחאן נשתארק מעאכ אללהזה ו נדרדשו שויה עלג'דיד, עאטיני חבר באש נדזבטו לוקט ונטלקאו עלא חיר נשאללה ונתמנה תקון בכיר ו קנסנאק.